Rí na̱ni̱gu̱ꞌ me̱ꞌkho rí, yaꞌdiin xndúu xtíla̱, <hesitation> tsígu̱ma mújúun ne̱, gakhe̱ guéño i̱ndo̱ó nawaꞌno̱ꞌ duun, duun maña̱ꞌ nawaꞌno̱ ná <hesitation> <noise> xúba̱ xe̱ nagoo nawataxíña̱ꞌ ná tsu̱du̱u̱ ne̱. Óra̱ xtíla̱ rá, nagoo na̱gíꞌyáa nawaꞌtsi̱i̱ ná xuajen na̱ꞌkha̱a̱ nawatatriꞌii̱ na̱ga̱taa xúgíí xnuu̱ nagoo natawatsikhá xnuu̱ madíí ná jiꞌyáa̱. <hesitation> xúꞌkue̱n má mangaa magoo, <hesitation> ido̱ rí waꞌtsi̱i̱ magoo mu̱stuaꞌánlóꞌ <hesitation> mbaꞌa kósa̱ tsu̱du̱u̱, xó jaꞌnii rí <hesitation> yaꞌduun xúwí, magoo makhuáa mangaa silántro̱ tsu̱du̱u̱ ne̱. Óra̱ <hesitation> xkuaꞌnii máꞌ na̱gu̱ma mújúun yaꞌdiin xede̱ mangaa rí phú na̱ni̱gu̱ꞌ me̱ꞌkho. <hesitation> natatsuaꞌan ne̱ madíí xómá na̱gu̱ma mújúun yaꞌdiin xtíla̱, xkuaꞌnii máꞌ na̱gu̱ma mújúun mangaa. <hesitation> rúꞌkhue̱n rí ikhaa rá, nagoo. Indo̱ó nawa̱tro̱thon xuwi, <noise> nati tsu̱du̱u̱ ne̱. Nawatro̱thon maka xuwi, n <hesitation> uu rí <hesitation> na̱ꞌkha̱máꞌ mújúun máꞌ ikhaa yaꞌdiin, xubiuu xede̱ ja. I̱ndo̱ó <hesitation> wámba̱a̱ꞌ natachíkone̱ rá, nata stuaꞌán ne̱ ná awúun daan naꞌga̱ ro̱ꞌoo ne̱ ga̱jma̱á yaꞌduun xúwí mangaa xómá jaꞌnii, yaꞌdiin drígo̱o̱ xtíla̱. Nagoo nati ru̱bú tsu̱du̱u̱ ne̱, na wada̱ꞌ xa̱bo̱ tsí na̱ru̱thon ru̱bú nu̱stua̱ꞌa̱n tsu̱du̱u̱ ne̱ ná, naꞌga̱ ro̱ꞌoo ne̱ ga̱jma̱á, nagajna̱a̱ ne̱ naꞌpho̱. Mangaa na̱ni̱gu̱ꞌ rí yaꞌdiin, yaꞌdiin <hesitation> yaꞌdiin a̱ga, yaduun rí na̱gu̱ma mújúun ga̱jma̱á <noise> nakhúu a̱ga. <hesitation> naꞌga̱ roꞌoo ne̱ ga̱jma̱á. Xkuaꞌnii máꞌ ga̱jma̱á yaꞌduun xúwí, i̱ndo̱ó rí a̱ꞌkhue̱n tsíti mbaꞌa, mbaꞌa tsu̱du̱u̱ ne̱ ja rá. N <hesitation> uu rí <hesitation> nandáti̱ga̱ ikhaa xu̱u̱ꞌ ne̱.